Ulesseddi uleddua uleng tellu uleng eppaq ulellima uleng enneng uleffetu uleng aruwa uleng asera uleng seppulo uleng seppulo seddi uleng seppulo dua